Bay moom dina dimbal góor tëye. Boo bayee gerte, bay dugub, maala am na ñu koy bay. Boo biit boo ko bayee koom-koom sa yokkute la. Doo génnee si sa poos de njëndi ko. Mboq miŋ fa, boo ko bayee, doo génnee dem jëndi ko, gerte waxi noppi, ñàmbi muŋ fa. Tay mbay daal gën naa yokku dooleey goor pour dimabali ko si koom-koomam, yokkuteem. Mbay am na si solo. Tay lu bari loo waroon génnee sa poos dem jëndi ko fekk yaaŋ ko bay, dangay ñów rekk joxe, ñu defar ko. Mbay yoo moom yokkute la moom, te dimbal na góor. Mun na yàgg buñ dimbalee baykat yi ci afeeri mësin yooyu taraktor nakalaati; tos bi, eengare yooyu noonu dina dimbale boroom kër gi. Tay soo bayee nga sànni fa sa yooyu, sa bagaas yooyu, day baax si sa mbaytéef, dina ko naatal, dina baax. Nguur ge tam loolu seen taxawaay la, te taraktor buñ la peelalee ak ku peelut duñ bokku nawet. Kële mooy raw moo tax it buum yom it am nañ ci loxo. Ndimbal moom soxla nañ ko si bu baax.